هي التدريبات تختلف من حسب نوع الكلاب ، معناتها ثما لي يسحقوا تدريبات مرتين بركا في النهار، ثما لي مرة بركا ، ثما لي ثلاثة ، لي خمس تدريبات حسب نوعية التدريبات وحسب زادة الكلب هداك لشنوا ماشي ، هو وشنيا زادة كما نقولوا، الرادسا نتاعو ، حسب هذاكا يتم تحديد قداش يلزموا من تدريب